Jadi bagemana sisir itu menurut meruruskan rambut <hesitation> kalo katong bacarita akang sisir kasi lurus rambut itu gampang saja sisir itu akang kaya alat yang kaya kacil bagitu mar su su-pasti jua su biking katong rambu su bisa rapi, lurus poko nya katong ator akang rambu model bagemana sisir bisa barmaeng yang taram rambu su taramburang-taramburang su seng kaya-kaya tali-tali pancing bagitu baku talingkar-talingkar tinggal katong barmaeng sisir kas sapu palang-palang dari pangkal sampe ujung rambu poko nya sisir tu dia su iko. Seng tau ini siapa yang su dapa akang pung ide biking akang sisir dia barang ini dia sederhana se paleng sederhana mar di paleng manfaat membantu itu paleng poko nya yang paleng basar kalo katong rambu kaya rambu orang bilang rambu su karibo-karibo su jarang-jarang pake sampo bagitu yang penting ada sisir ada sisir katong tinggal siram-siram kase basa sadiki kas basa deng aer sadiki rambu suda itu sisir barmaeng su rapi katong pung rambu su rapi padahal itu paleng seng memakan waktu seng biking katong susa-susa ni kaya katong pi kampus ka to katong bisa bawa lai kalo laki-laki si kat bet <hesitation> jarang lia bagitu. Kalo <noise> dolo-dolo katong s'kola tu tamang-tamang cewe dong pasti dong bawa saja tu dong bawa sapu <hesitation> <noise> bawa ini sisir dong bawa sisir ni itu seng talalu <noise> <hesitation> orang tau lai bagitu biar suda diam-diam la <noise> kaya barmaeng-barmaeng pasti dong sisir kaya rambu su taramburang su su-kaya orang cakar cakar-cakar bongkar bagitu tu dong su sisir akang barang itu tergantung dari katong saja bagemana katong kaya kaluar bangong pagi bangong pagi <hesitation> bangong pagi bagitu ko nya katong dari tergan <hesitation> dari katong-katong sa kalo kalo beta tu. Bisa-bisa dari rambu sa kalo rambu gondrong beta seng talapas dari sisir tu poko nya kalo rambu gondrong beta seng lapas lai itu tinggal sisir katong pung jaga-jaga rambu sisir-sisir akang poko nya kasi lurus sisir ni akang dia pung manfaat paleng basar bagi beta dia pung manfaat basar karna paleng paleng-simpel paleng simpel mama-mama dong kalo <noise> dong su pigi pasar ka itu dong su utamakan tu dong sisir dong pung rambu itu yang beta ja jelaskan par kalo sisir tu dia pung manfaat basar.